La lingua matri di li me’ nanni era lu sicilianu macari ca parravanu bonu l’italianu. La lingua matri di me matri era nveci l’amiricanu pirchì idda avia nasciutu nta li Stati Uniti unni li me’ nanni avevanu emigratu pi qualchi annu. Li lingui matri di me patri eranu sia l’italianu ca lu sicilianu.